مشروبي المفضل هو القهوة العربية، <hesitation> عشان احضرها استخدم حبوب قهوة طازجة واطحنها، <hesitation> اضع القهوة المطحونة هذي مع الماء في الدلة واغليها، ثم اتركها تبرد شوي وبعدين اضيف الحليب بعدين اقدمها مع التمر، القهوة تكون لذيذة جدا ومناسبة للمناسبات عديدة.